Al'ada bornugo kare, ndemri be durugo. Himbe lesdi mai yidi durugo dabbaji daga ko nandi mbali, mbe'I be na'I. be do rema bo ha ngeesa mabbe ngam nyamdu buuta ha wuro mabbe komoi heba nyama hara ta joda be velo.